Ah mahakasike vasety koa zà sa, misy raha boribory zay ahodigny, igny zany raha ahodigny da akô ania misy lelan-draha zay mijotso lahatamign'ao, igny amizay zany e miditry agnatine sisine varangara agny da amizay zany refa igny amizai- sady igny zany mitaha anao e mitaha varangaragna sy hikipaky ary na mitaha e varangara sy hikipaky aty.